عادةً أعمل حوالي لأربعين إلى خمسة وأربعين ساعة في الاسبوع، بالنسبة للأجازات آخذ حوالي عشرة إلى خمسة عشر يوم في السنة، أحب أخصص وقت الإجازات عشان استمتع بالراحة، وأعيد أشحن طاقتي.